لو خيروني يوم من الأيام إني أشتغل في مكان ووظيفة أحبها لكن إن الراتب منخفظ في المقابل ممكن أشتغل في مكان وظيفة ما أحبها لكن الراتب عالي، باختار الخيار الثاني، لأن ظغوطات الحياة صعبة و <hesitation> بشتغل في وظيفة ما أحبها لكن الراتب عالي.